Ku ma lää matkama, sis ma panõ säläkotti kõik tuu, midä mul matkal vaia lätt, a samal aol proovi tuud tetäq, et tuu olnuq võimaligult kerge, et olnuq hää, kerge kävvüq. Määntsegiq söögikraam ja kõgõ tähtsämbäq as'aq, miä piät üteh olõma, nuuq õnnõ pandnuq. Mitte midägi üleliigset, et es olnuq rassõ.